Amerikada insonlar judayam <hesitation> bir birlari bilan <hesitation> do'stona munosabatda bo'lishadi. Amerikada lekin insonlar amerika aholisi bir biri bilan yaxshi munosabatda bo'ladi va ular <hesitation> boshqa shtatdan kelgan insonlarni yoqtirish- boshqa mamlakatdan kelgan insonlarni yoqtirishmaydi deb o'ylayman.